Tanrana chín nika, ta koin ña tanrana vikóna akana konrí padrino ña tanrana, tanrana ta konri tideen ná ha a un. cojin ha a un. velacion konri padrino na tanrana, ta netain chín ti'i a ña'a kena kena invitar yu na konri bodana tanrana viñoo tu ni kana na konri padrino ta konri padrno chí cerveza, ha tevidii, a ti deen, ha cojin, lazon, ramo a kon mesa tú, a sonido tú, ña xitajan na konri padrino xia, <hesitation> deita hu u un. tu ña ni tanraxi ta na konrechimixhí, atachí deechi korei ta to kanxhi konxhi na konxhí, tu yu ta konrei dexhí, a ti'i tu to ni tanrata xin inka ña ho deeña ta na kenñachi konrenir chí, xayuchi konreri deechí ta toanxi koxhi xin inka ñáa na kochi xin inña ñáa to konreri deexi o danrokonrixí.